ഭന്ഗല ദുമ്പലനു സരയ്ന വിദമ്ഗ നിലോഛേസ്ഥു। കോന്നി വാരലനുന്ദി കോന്നി നേലല പതുഗ ഥജഗ। ഉന്ഛുകോവഛു ഗദില്ലോ നിലോഛേദമ് ഭന്ഗല ദുമ്പലനു। ഛല്ലഗ പോദിഗ ഗാലി ആദു ഛോത ഉന്ഛലി ഉഥമ। ഉശ്നഗുരഥു നുന്ഛലി ദേഗ്രീ ഛേല്സിഉസ് വരകു। ഉന്ഛവലി നേരുഗ വേലുതുരു തോ പേത്തകുദദു വേലുതുരു। ലോ ഉന്ഛിഥേ ബന്ഗല ദുമ്പലു ആകു പഛഗ മാരി। വിശതുല്യമയന സുലനേന് പേരുഗുഥുന്ദി ഛോത്തോന് ലേധ। ഗന്നി സന്ഛുലോ ഉന്ഛദമ് മന്ഛിധി പ്ലസ്തിച് ചോവേര്ല। പേത്തിഥി ഥീമ പേരി ഥുരഗ പാദവുഥുന്ദി ഭന്ഗല। ദുമ്പലനു ഫ്രിദ്ജി ലോ പേത്തകുദദു ഛലി ലോ ബന്ഗല। ദുമ്പല് ലോ സ്തര്ഛ് ഛകര ഗ മാരി രുഛി മാരിപോഥുന്ദി। ഐഥ ഉദികിന്ഛേന ലേധ മേശ് ഛേശ്ന ബന്ഗല। ദുമ്പലനു ഫ്രീജേ ഛൈയവഛു ഉദികിന്ഛി വേസ്ത് ഛേശി। ഐര് തിഘ്ത് ചോന്തൈനേര് ല പേത്തി ഫ്രീജേ। <hesitation> ഛൈയലി ഇഥി ആരു നേലല വരകു നിലുവ ഉന്ഥുന്ദി। ഛ്ഹിപ്സ് ലേധ ഫ്രേന്ഛ് ഫ്രിഏസ് സര്ഗി മുന്ദുവ കസുഥ। വീന്ഛി ബ്ലന്ഛിന്ഗ് ഛേസുതേ ആരു നിലുവ ഉന്ഥുന്ദി।